Guuei Mashamurti jammami jellig alina, kaba teni kir ufi tenil iskinana iygina, ingon nourin nanne gudera eara meni سبحان الله. Jamman jellig alinana iygina, kaba tenig alinan, <hesitation> ufi tenig wandinan. Hikir terin manieka taa nuorin gudrayaini, hikir terin nanae aleaka nuorin gudrayaini. <hesitation> taa jamman terin alleka iribiaru lakini <hesitation> terin hikir alleka nuorin gair nourin nourin nourin nanne hikmayaini.